Nkyong a n ni cat n dyi a byring nzuk u ni nna a̱mi yet <hesitation> na byyi shisham nyyi rya na̱ n yya ansham, ku a̱n yya ansham a̱n dyat a̱tsatsak ba̱ryat, a̱ yya kyang a u cat ni, a̱gbodang kyang a̱mi kabvwan nzik. An a̱n dyi vnjang ba, a̱n a̱n nang kyang ba ma ku a̱n elyi myyi rya, n ni hok ansham ba̱gu̱ngang, n ni ku yya dikira ti na̱ hwa ni ba. Si wu bvat a̱yemi, ku nyemi syak non na wwut konzan ka̱ram ku̱ a̱ na n sso a̱ wruk dani di kpikpit ba̱nyring a ni. Ban bu nyem, na̱ yet a̱ntyok a, a pfong ka̱wun ka̱za ni, a̱ yya ka̱ryong a̱ kok ka̱ryong. Na ryok yya dika̱tuk ba, a si shya ba̱nyring ba̱yaan, a̱zzing tsang, ba̱nyring bayaan, a sswa nkwa. Dani da̱ njit ni zi na ryi ma, a̱ra̱mbyring ma a̱miji myim tsang myimyim arambyring ba, ku ba hywa di a̱ra̱mbyring a yyi tsang ku ryi bakang to na̱ ryok. Ambyring u̱ n cat ni, na̱ yet a̱mbyring u, an cat n ma̱ ku cat, na̱ yya kyang a̱ n cat ni. A̱mba̱hwa, na̱ yet a̱ntyok kwai di diccu, a cat a̱ ryi bvak a̱yin ba, a̱ cat a̱ ryi bvak a̱yin ba. Konza a karam na̱ yet a̱yin nu a̱ byyi a huhwa anzan anri na̱ ni yya a̱n za kason si bvu bvat ami, na̱ yet a̱ntyok u, kyang n cut a dyi a ambyring nzuk u ni, ambrying nzuk u, a̱ yet a̱yin ni a̱ ni zzak nawon nu na ni rot nawon na, mba a̱ yet kantson njit ka, ku zi ba zza̱k a kwna na tyyi in ba, to a ryi kantson njit ka, ku̱ du ryi kantson a̱ni yet ka̱bvuny. Rot a̱nni ku̱ a̱mbyring, kyang a n cat u dyi a mi ni, na̱ wrak diccu nu, a̱ yet a̱yin nu a̱ni zza̱k na̱won nu na ni, a̱yet a̱yim nu a ni kyang a n cat n bvo dye da̱ mi ni nkpa yet, na̱ yet a̱yin nu, a̱ tung banyet ni, a̱ntyu tung banyet, ba na̱ yet a̱ntyal wop ba, ku̱ a tmy lanyet to n ni hok an sham rot ka̱ram ka zi na n tuy ni, na̱ yet antyuk u a̱ni ssany banyet ni na̱ ryok ba zzop a̱ssi ba, a̱ ryok ba byyan ndya ba. Konza a̱yin a̱ yet anu rot ba na bvwo ka̱ntson ka ba. A̱ yet a̱yin nu, ku̱ ba hywa da nu kaai n cat kyang ani ba, na̱ kpo ryok. Na̱ yya kyang a u cat ni, a̱u ko dayeke kayram kayaan an yya sa̱rei ba ma a kwan. Rot hmi ku̱ a brwa a̱mbyriny, a̱mbrying u̱ kayang a u cat n dyi a brying nzuk u mi, nkpa a̱mi yet na̱ yya kyang a mymi ni, a kwan di diccu nu, a̱ zza̱k na̱won nu na a̱ yya nkyany, na̱ ryok yat a̱ntyok swat tai bu, a̱ntyuk swat tai, a̱ swat ba̱tai, a̱ byyi a̱huhwa katson ba, a̱ byyi a̱huhwa ya brang ba. so ku̱ n shya a̱mbyring u̱ a kwan di duku a̱ byyi a̱huhwa kaitson a̱ kuran di du̱en ni to am ryi ka̱yo njit ka a̱ ri ya kason taka̱i a̱yin a̱ya, n kpo cat. Bam bu a̱ni na̱ ryok yet a̱kut a̱ta̱cyi ba, ka̱ta̱cyi ka, a tyyi ba. Ku̱ a̱mbyring a̱ yet a̱kut a̱ta̱eyi to hi byyi ka̱bvuy ba̱gungang rot, ami na̱ ryok yet a̱krut a̱ta̱yi ba, a̱n na̱ yet a̱ya banyet, na̱ shyi an kut, ba ku rop nkut, a̱n ba̱ anfong n cat uyami ba, ma na̱ yet a̱ntyuk u, a̱ ni wrak diccu u tssup ka̱za. a̱ yya kyang a ba̱reywu bani hok anshami ni. Ku̱ a̱yya kyany a̱ ba̱ruywu ba ni hok ansham ni, konzan karan una u swaray n ni hywa ee, ambyring nzuk u, a ywu. Ma ku̱ a̱ si yyo di ka̱tuk, kyang a ba neywu bani hok ansham ni bu konzan karam ni in wruk n hywa a̱mbyring u̱ a̱ ywu ba. To agboday kyang u nu a̱mi a̱ yet na yet a̱gbodary sarei sarei u cat ni, na̱ yet ambyring u, a pfong ka̱wun ka̱za ni. Ku̱ a hok kawun ka̱za, to shishan shya u tyak, ma ku̱ a̱yin nu a̱ byyi ka̱wun ka̱za ni. To a ni na̱ yya kyang a meyim ni ku̱ a̱yin nu a byyi ka̱vun ka̱za ni, a̱ ni na̱ zza̱k, ayin nu a̱ wbyyi ka̱wun ka̱za ni m hok a̱nsham nu ni, ma a̱yin nu a̱ byyi kawun ka̱za ni ba shya, a̱ yya konzan takai dika̱huk rot ka̱wun ka̱za a̱ shyi a nu ba. So a̱gboday kyang u n cat n dyi an byring nzuk u ni a̱mbrying u n byyi ni, na̱ yet a̱mbrying u a̱ byyi kawu ka̱za ni, rot a̱abuwo konzan ka̱ran a̱ shya a wwon ka̱su kani, ka̱za a̱ byyi cet ta̱zwa nu, ka̱za a̱ shya a̱ ku zop an kyang a, na̱ shyi u̱ yya nani. So a yya kyang a myim ni a̱ tot nawon nu, a̱n tot, zi yet ba̱myet ba ni tot a̱ccu nyit. Na̱ ryok cat diccu nu ba, ku a̱ cat bu dicen nu to ku ni ku brang ba ma kyang a na̱ bvwo u dak ni na̱ ryok kpo yya ba. Knjang a na̱ bvwo u cat ni, na̱ u yya da̱ nkpa nzuk ma kyang a na̱ cat ni n ni ku yya da̱ nkpa̱. So na̱ ryok yet a̱ntyok cat diccu ba, a̱ a ryok yet a̱yin nu, a ni hywa ee, se bu kyang a nu na̱ cat ru ba ma ku a̱yya nyyi na me na̱ cat ni, ku a hywa di se bu kyay, na̱ cat ni to swa a ni nat ba Ma na̱ yet ayin nu konzan ka̱ram kya̱ny a dei na bvwo ku myim na̱ yya ni, na̱ yya, na̱ yya daidai bu cet ni. Ku a̱ shim bu kyang a na maai yya na ni. Ku̱ a̱ ryi na̱ ni maai kpo yya na, kyang a na̱ maai kpo yya na, kyang a na̱ maai yya na ni ba, an yya nkyang a sarei ba, ma kyany a, ani maai yya na ni nkpa ami ayya ka̱za ma a bvwo a kwam. Ma a si rip aya nyat ee a̱ cicat a̱ yya kyang ba, a cicat a̱ brang karyi ka ba, se dei ba ba ni kaai uyemi ni tyyi ba. So a̱gbodany kyang u u cat a ambyring u u cat wi u nayemi, na̱ yet a̱ntyoru a ni tot karyi nu ni, gu yet antyok, a̱ rgok cat diccu nu ba, a̱ yet a̱yin nu, a̱ pfong ka̱wu, kaza ni, a̱ yet a̱yin nu azza̱k na̱mawon ni, a̱ yet a̱ ssang ba̱necen ni, a̱ yet a̱yin nu a̱ a̱ qwai da̱neywu ni, a̱ yet a̱yin nu ee, a̱ wwut, a cat dishishik ba, a̱ ryok yya dishishik ba, a̱ ryok yya dishishik, ku a̱ yya dishishik to kuni tyyi ba. Ma konzan karam na̱ ryi zizrak, a̱ na n wruk ka̱yat ba̱nyet ka, a gwai ba̱nyet ba a̱mi a̱mi kuni u bray.